Aa ya’a chii a kata’atu iniri jenari keeru ya’a kuu nteyu uu’a kakaturi, kachu’u ntiri jio’o naun ti’í kachu’unturi ya’a, taka ya’a kua’a va’a yua kantu káá tauri jinari te kantikoturi ya’a yua te kaa sa’aturi in teyuu uua kakatu mari jena’ari jii kaa churi taka jio’o, takaa aja, taka tínana jii este oregano, kantikoturi yua mani yua chii kantikori nuu yoso jenari taka jio yua sua te kuu esu kuutu nteyun kayeri jenari, kakaturi jena’ari te kaa jaa ta’aturi, kasaturi yuja jii nu, kaa ja’aniri ín ríí jenari te kasava’aturi kítí luliun jenari te, kasaturi jinu jenari kití luliun, kasa’atuña in, kajachatude jenade in yau, kaa taade yuu, katantude yuate, kuutu nteyun suni kayeturi jenari yua kuutu nteyu kajata’atí iniri jena’ari sua’a.